في ليلة من الليالي الهادية اكتشف رائد فضاء نجم جديد النجم ده كان شغال يلمع بشكل غريب لما ركز عليه اكتشفوا ان النجم ده كان اشارة من حضارة ذكية الحضارة دي كانت في مجرة بعيدة قوي وبدأ يتواصل معها وبدأ التواصل بقى جديد من خلال الحضارة دي.